Ku nama ja ku ja kuchiindo ndaado'oxi ku ne'eando nakeetendo ku do'ondo te taja jabon ku polvo jiaa kuu ja daando'onde pisu ñuu xe trapearde ndaando'ode ja nu ve'ede ndiaa janandi'i la'a te nuundo'o yaa yi a kidi a ko'o a nakiuuxi kodi ja nani nama ja naandi'i jaku n <hesitation> 1 tenuja a kuundo'ondo ndo'o ku do'ondo ndo'o xiichindo xi a kundo'ondo ndaadi xe'endo te nuja ako'o nama ndavi te suaa ku igienendo dananide castellanode te ka'a nevendo ja koo ndo'ondo nako viindo ne xe'en va'a ku do'ondo la'a nakundiaa ja io ndiaa ja io nxiidin nama ja nani ka'ande xiidin ioxi ko ndiaa jiaa io olorxi ko suaá ko ja kuckondo ja naketede nuu ñu'u a xe trapearde ndiaa ndiaa nuun jabon ja naandi'i jia ku ja io nduka xeetni'inunda janda'avindo te diaá xe'enda xi a ku ja daava'ando ko jiaa ku negocio tateto'ote xe'endo janda'avindo.